Izy ka fa n-nisy mpanjakavavy nangadra zah anatigna tilikambo agnambo tegna le agnambo aby igny, raha ataoko <hesitation> anatsôvigna <hesitation> vonjy ndraiky anatsôvigna ôlo agnavotra zah, zah zegny malaka lamba akopakopoko ambelagnakey malanigny be ko hitan'ôlo avy ambelagny agny, na ka zah ka fa aligny andro mandrehitra afo zah be ky tazagna fô mazava kô misy ôlo, zegny zegny raha ataoko.